مثلا سلطة الكانو، خلطة الكانو مع خضار طازجة متل الخيار والطماطم والفلفل الملون، وأضف لها زيت الزيتون وعصير الليمون، هذه وجبة خفيفة وصحية، وتحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة، مثلا <hesitation> شوربة العدس، عدس مليان بالألياف والبروتين ،جرب تسوي شوربة عدس مع بصل وثوم وكركم هذه شوربة صحية ودافئة.